Jwa'n to disna jwa'rena per xenak zi men jwa'n thi men yiz thi men ndob thi men nadya ndyak, nalat nya nalat fuerzla nala menya nkuan jwa'n nchelaz cho kuan jwa'n bix jwu'men tyoxkua nit kob o tyoxkua chokuan zo thi kuan jwa'n jwu o tyz ndo thi ngid lud na la ya nchaj ma'ya ma'yatyoxkua nawueka ndyoxkuay tamod ze lo ndo kenap men goxmen tolo nya xomod yo fuerz men mka lozomen tolor xe nak thi men ndyan thi mbeda thi exna mbed o yeza jwa'n o yeza re jwa'na nlylizin jwa'na teyia na ndyak men a ben por nchamena pur jwa'n naka limena xenak re nit kob nit o kob jwa'n nya bes men tyoxkua nit kob yi'n xenak re men ntana na niy kob yi'n tyoxkuay kon yi'n yi'n biz thi men jwa'na nak jwa'n ndyoxkua xey oo bro jwa'na ncho thi men naxtan mbay tya re jwa'na nak jwa'n ndyoxkua lozo men jwa'na nka lozomen za yazal cho yed cho jwa'men na jwa'men yo yi'na yo jwa'na mas ndab lo re komida iz ngenta yi'n na jwa'nkamen ndyak jwa'n tak na re men gox. Pur yi'n jwa'men goney cha yi'n yei yi'n biza gone cho yi'na kon ze yi'na, re jwa'na nak jwa'n nak lamen nze tenumen zya mbay re men yi'zana jwa'n naka ndyebe nzo ze nke mbeta nke chokuan thi jwa'n taja ndamen nde kuan men cho romed bix jwa'n la cho cho re ya cho ncha lad ya la wan la re cho zoz toz re na- nala par beta xa na nchan kuanpa nli gan per a taja ndamen zer cho or xomod- xomod yo gana lo re jwa'n jwa'na nak re men ta nala nzo lozon nabie nzo lozomen mben ndomen zera za na jwa'nd men mbet ndo men naze jwa'na za na- na nzo buenta lozomen nke temen nke limen zyn men limen asta lo rzyn men na ngenta gan men par limen zyn re jwa'na ndyak men por lo re jwa'na za xe nit- nit kob rebe jwa'na nak fuerz men ze koba xe nak prob koba xanak re nit kob re yo nzob nit kob- kob nzo mbes za tata ye bana yey jwa'na thiob jwa'na nak fuerz men jwa'na jwa'n mas. Nak le ben nit kob tuba na nchod jwa'n naziy na nchoda gab na nixa gab na kon nazi mbesna <hesitation> purta tatey jwu'mena ze tayal lizina jwa'na nak jwa'n nke numen pola jwa'na nak jwa'n nlir zyn za men jwa'naya nzo xala jwa'n nzo pur tamod jwa'n nli zyn lomen.